Este ijtyaju ijtyajpapä ave <hesitation> wijtyajpapä tza'moji, wijtyajpapä jejtzye ta'nomtya'p, y tzyäjkyajpa nyo'se nä manhumä po'yaj 'yune, pokajyajpa, jenä po'yajpa 'yune y ijtu paloma jejtzye tzäjkyajpapä nyo'se' tambienh a'ksyi titya'p y loritu titya'p, wijtyajpapä jenä wijtyajpa tza'moji, y ijtu tambien jetä ta'näkusi tzyäjkyajpapä nyo'se jenä po' po'yajpa, wijtyajpa y 'yocupatzäjkyajpa lugar, mäjmä je mäjmä je kyukyasi janusy tzyäjkyajpa nyo'se', janu'sy wijtyajpa mäjmä, ijtyajumä 'yune titya'p, je igual 'yune' jejtzye tzyäjkyajpa nyo'se' wa'ku wijtyaju, wa'ku unyajyajumä y puro kukyäsi wijtyajpa, puro kukyasi keye'yajpa ja'ku tyu'myaju nyo'se' titya'p y wijtyajpa jetä co colibri, tambien jenä tzyäjkyajpa kämanhta'p kukyasi, kämanhta'p ta'näkäsi tzyäjkyajpa nyo'se' wa'ku wijtyaju jenä, nkenyajpaptä wijtyajpapä